<noise> ह, मोर आधुनिकीकरणमा भेल घर हसे आधुनिकिकरणमा भेल इय मोर कोठा मने मोर चाही। कतउ कि आधुनिककरण घरमा यखना हमार यब आजकाल कसनक बन्तइ साइद भूकम्प रहित घर । लगभग कहुन भूकम्प फेरि हमराके अट्‌याक करे नाही। ओसनक जहि बणके यबिय इचिका तहिह। आ पहिला हलइ हमार ओसनाक घर त भूकम्प ओसाही अट्‌याक करइ हलिय । हमार इचिका अनसेफ हलइ । हसे पहिला हमार फेरि टोइलेट, बाथरूम फेरि चर्पी <hesitation> ओथिया बारीमा करे परइ हलइ । मोडर्न घरमा हमार त सब भितराही अट्‌याच हसइ । इ सबकुछ हमार सुविधा लेवे सकबहु । हमार बाथरूम देखि लिएर धारा पानी हमार चर्पी हमार इय सेवासुविधा लेवे सकबहु कहके। उहेसे कके मोर मोडर्न घर मोर मने चाही र इचिका पहिलासे फेरि स्टान्डर्ड कहु न देखेसइ डउल देखेसइ । उहेसे कहके मोर मोडर्न घर मोर मने चाही। इ बतवामा मने मुइ पुरनी घरवासेदेखि मुइ मोडन घरवाक लागि मने <hesitation> ओकरसे मने मोडर्न घरवा चाहि कहबाही । र मोर लागि पुरानी घरवा भन्दा <hesitation> हसे मोर यखनाक कदेहु न इय घरवा मोर घरवा डउल लगसइ ।